á Svalbarðseyri við austanverðan Eyjafjörð fléttast alþýðulist nútímalist og handverk saman á einstakan hátt sumarsýningar safnsins voru opnaðar á dögunum með verkum eftir fjölmarga listamenn jafnt leikna sem lærða hér er sýning á verkum eftir Þórð g Valdimarsson sem kallaði tvö þúsund og sextán og erum smám saman að rannsaka og og draga fram þessi verk hans

alveg ótrúlegur það má ekki minna vera en að sýna honum einhvern virðingarvott Safnasafnið er er rannsóknar og fræðasetur íslenskrar alþýðulistar en síðan teljum við rétt að sinna nútímalist líka framsækinni nútímalist til þess að menn geti skoðaða ólíkar útfærslur á

efnum nú göngum við inn í salinn þar sem Rúna Þorgeirsdóttir myndlistarmaður í Amsterdam er með

sýningu þetta er bók sem heitir og hún gerði upp úr síðustu aldamótum eitt verkið var keypt í Tókýó af konu sem heitir Tao Kurihara frægur

og París hún hreifst svo af þessum myndum sem við sjáum hérna

að hún óskaði eftir því að fá að prenta á efni og hanna línu fatalínu hérna er sýning á verkum eftir Atla Má Indriðason í Reykjavík sem

getum sagt að sé andlit listar án landamæra á þessu ári málverk og og og mjög agressíft að sumu leyti en líka hugljúft eins og yfirleitt er er þetta bæði sýning á við leggjum mikla áherslu á það að sýna á hverju einasta ári úr henni að minnsta kosti þrjár eða fjórar sýningar síðan að fá eitthvað ungt fólk sem við teljum að sé spennandi og eigi mikla möguleika

og svo einhverja reynslubolta hérna förum við inn í rými þar sem ung listakona sýnir Auður Lóa Guðnadóttir verk sem hún vinnur í pappamassa og er svolítið að

fram fyrir síðustu aldamót og

stellingar hjá íþróttafólki líkamsrækt og kannski sýndamennsku líka þessir samtímalistamenn sem eru að sýna hér eins og Auður Lóa Steingrímur Eyfjörð og Eygló Harðardóttir eiga þau eitthvað skylt með þessum við viljum ekki vera að flokka niður alþýðulist nútímalist föndur og svo framvegis eins og er í þjóðfélaginu

eru meðal laga á sjöundu skífu hljómsveitarinnar a d h d sem ber hið rökrétta nafn a d h d sjö við litum við á æfingu hjá sveitinni fyrir útgáfutónleikana

bandið hefur verið starfandi í ellefu ár heil og þetta er sjöunda platan er þetta nýr tónn eða hvernig myndir þú lýsa henni

Tómas er og það er kannski svona ferskustu nýju straumarnir en en ég held að þetta sé við erum

síðustu ellefu ár hvernig var að stökkva svona

inn í inn í þetta

það er nú það sko mér finnst það stórkostlega skemmtilegt algjörlega og ég hef svona verið viðloðinn í svolítinn tíma kannski Maggi þú hefur spilað með þeim um dágóða hríð geturðu lýst fyrir mér aðeins

dýnamíkinni innan þessa bands sem kennt er við athyglisbrest hvernig eru samskiptin og hvernig tekst ykkur að stilla vinskap held ég bara og og virðingu fyrir hvor öðrum og verkefninu en svo eru líka tveir bræður í hljómsveitinni og þeir eiga kannski í aðeins öðruvísi samskiptum ég og Tómas eða Ómar

og Tómas eða ég og Óskar eða eitthvað undirbúið þið ykkur fyrir tónleika

það hernaðarleyndarmál

það sem við gerum

flæða með fólkinu sem er í salnum og flæða með salnum sem við spilum í hverju sinni og sjá hvað þarf hverju sinni við hverju mega gestir á tónleikunum ykkar útgáfutónleikum þessarar plötu búast þú ætlar að spyrja mig að því sé ég fín spurning ég veit ekki alveg svarið við henni nema við ætlum að spila músík eins fallega og við mögulega getum akkúrat þá og þegar og kannski fullt af nýjum lögum og kannski svolítið gömlum líka og alls konar einhverju fyrir hverja er þessi tónlist er þetta fyrir djassgeggjara er þetta fyrir fólk sem hefur djúpa fræðilega þekkingu á djass sem tegund athyglisbrostna einstaklinga fyrir hverja er þetta alla sem þú sagðir núna

við höfum rekist núna á þessum ellefu árum á mjög ólíka hópa sem sem koma og við eigum að sem áheyrendur og ég held að

þú sagðir áðan einhverjum trans eða ferðalagi og tilbúið að koma